Min e hooran kaa min anndaa daabaaji jogiiɗi ɗun kaa. So tawaama won ton du mi annda hoɗun woni ko ɗi jogii. Nden non ngolɗoo landol, mi waawaa sifaade ko ɓuri nii. Sabii <hesitation> anndal an heewaa hen kwa. Mi wanaa joganiiɗo ɗun anndal.